Sèè maŋ naȧŋ kùùnò <noise> kìla maŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ gɔuo sùȧ, teenga niŋ nɛ̀ sùȧ sèè mȧȧŋ nɛ̀ŋ è tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ tiŋ wɔŋ nyiiŋ gèe mɔɔ̀ŋ yɛ̀ì wɔ̀ŋ jowo yɛ̀ì wɔ̀ŋ deyȧ, mìŋ donȧŋ woò mìȧŋ hɛ̀ɛŋ, wɔ̀ŋ deyȧ, wèè kiìŋ nèè, òfoo nȧȧŋ mùŋ kolo, yɛ̀ì e gaȧŋ mɔ̀ɛ̀ è juo, nȧȧŋ nɔŋ zȧ e gaȧŋ juo, yɛ̀ì e keì nyìnga mɔ̀ɛ̀ è tooyȧ, yɛ̀ì zȧ ke jiikɛ̀ɛ mɔɛ̀ŋ kè deye, weètii nȧȧŋ mùŋ kolo, yɛ̀ì e nɔ̀ŋ kii mɔ̀ɛ̀ è deyȧ.